קנהב אלמתאחהף אללי תאריכ אלחד'ראט אלקדימה, חוסוסן קי ערדו, קיעגבני נזורהום חית קיכלולכ תרג'ע לזמן ו תישוףהום כיפאש קאנו הנאס עיישין, ו קיעתמדו עלא רוסהום פי אלמאד, האד אלמתאחהף עאמירין בתפאסיל סגאר אללי מא תלתחזםש אלא אילא קנתי חאדר ו קנתי קתשוף בעינכ, ומן חרל אלמתאחהף קנהס ב אלפח'ר ב אלמורות דיאלנא, ו האד אלתרת קיקווי אלואעי דיאלי ב אלהויה דיאלי ובתאריכ ב אלשעב דיאלי.